Cangio de temperatua pe fa vegnî a pelle arsa e vegia. Se no se fa ninte a pelle se peu bruxâ ò anche rompe. O conseggio prinçipale o l'é quello de beie armeno doî litri d'ægua a-o giorno, proteze a pelle da-o sô quando l'é cado e usando cremme quande l'é freido.